افضل انو يكون عندي قدرة اني اتنقل لحظيا او فوريا لان قراءة العقول برايي ما بيها احترام للخصوصية فاعتقد كل انسان لوا خصوصية ولازم محد يدخل بيها فافضل اني انتقل فورا حتى لا اتعب نفسي بالمشي بالغوحة والجيي ويعني اضيع وقت